लाल रंग काफी अच्छा रंग ह । एटका उपयोग हामे पूजा मुँज करू । जो की हामे काफी सुध मनु आतो । रंगा अक ।